E yʉji yʉ ʉn cumcuyjʉ ca pecam jate ca esa cuando ca matumu hʉy jʉjchʉcpa ca loque hʉy chipa can antʉgay hʉy tzʉcsucʉ ca ʉcʉtzamʉ tʉgay cay cay suyu cap nas mʉqui hʉy mechsucʉnajpa ca ca naz hʉy tzʉcsucpa ca wʉti suyu itʉ wʉti suyu mero wʉti suyu como aa hʉy nʉcsajpa como mʉzaŋibzaŋ de nʉʉ wʉti suyu magaŋibzaŋ <hesitation> litru de nʉʉy caji hʉy jʉjchʉcsucʉ cay cʉshi hʉy mʉcsucʉ cay uqcuy cay cafey uqcuy cay cʉshi pʉcuy ca'sa traste tʉgay hʉy ʉcʉpachʉcsucʉ ca tʉn ʉcʉtzamʉ tʉgay yeg net teji teji nam ella quey ʉcupachʉcsucpa tʉkjʉ porque cap mas natural yamʉ tʉn pena chʉcuy shi tʉwan ʉcupachʉcpa cap ca cap ca Tzʉqui tʉgay ca wʉti suyʉ cap hʉy ʉcupachʉcsucʉ hʉy yagyʉsucʉ ca teji ajpa ca matumʉ aŋjʉ <hesitation> tʉwan sʉŋ <hesitation> sʉŋ tzʉcpaji ca yʉmaytʉg hʉy tzʉcpa ca cʉhi caji hʉy pʉsucpa ca <hesitation> tʉkjʉ h}ʉy tzʉcsucpa ya pʉj cap hʉy ʉcupachʉcsucpa ya hʉy suyu uñe suyiu ca familia cap este ya meshi jatʉŋ, mama hʉy aŋitpa, hʉy aŋitsucpa mactazaŋ, mʉsaŋ unetʉgay cay suyu cap chiczaŋ cay uqcuy cafey uqcuy cay cafey pʉcuy cay cʉshi pʉcuy hʉy tzʉcsucʉ y hʉy aŋitsucpa yei yei ʉcupachʉcsucpam ya nete ca aluminiu, peltre ee tesa cʉshi pʉcuy ca este porselana Pushiu uqcuy porselana hʉy ʉcupachʉcsucpaam nete yei ee ca'sa tʉwan tʉwan minaam tʉwan <hesitation> tʉwan yagyʉsam ca tʉwan uqcuy y ca morro chima ca morro chima tʉwan ʉcupachʉcʉ nete y yeg tʉwan ʉcupachʉcpanam pacafey uqcuy teji cafey uqcuy teji para cʉshi pʉcuy y teji nete para ee tʉwan ugʉycuy cuando teza tʉwan pichʉmpa yajcʉjʉ tʉwan yʉsanajpa ca tʉwan yujcuyjʉ tʉwan nʉcsajpa ca tʉwan waye tʉwan nʉcsajpa ca tʉwan ca tʉwan morro chima y caji tʉwan tzʉcpa ca tʉwan ucpapʉ